أنا أنام متأخر وأقوم متأخر، أشلون أصلح هالعادة؟ ما أعرف شلون أنا أن <hesitation> أن أنا أقوم من النوم بتشر، ولا حتى أن أنا <hesitation> أنام <hesitation> أقوم متأخر. أنام متأخر وأقوم متأخر!